Babeeji mi yahi balaade do kannjum woni Mi waɗi fi fewndoode ko nder leydi ngal ko waɗi doole. Mi yiɗi wonde e baafal heɓude laawol ngol, ko miɗo yiɗi saama sabu o waɗi jeyɗi fiɗɗi nder ngal. Ko ɗum faama sabu o waɗi waawugol.